इजिप्त या देशां लोक हंगसर सव्व्ल विस्वाचा जेवण। मँजे शावरमा जितुन ते लोक मास बारीक करून भजता। आणि एका रोटींत घालून खातात, हो मका पण खूप आवडत जो खूप रुचिक लागता।